Ny fomba famonoana afo amin'ny extenteur a dia amin'ny <hesitation> alalan'ny <hesitation> extenteur igny a haborisitra dia igny ma- <hesitation> afaka <hesitation> mamono agne afo.